Uguk oko kayinkër iñaani káankúsëwul ţi <hesitation> uwewi. Uguk uwi iñaan ţinjëëwul ţi untamb ţi aja ţíi uloŋ sá ţi kaandúwaakul, bikënduwukuk ukusir pëyinkërun. Uguk kayinkërin iñaan nínkandeelëni uwul. Kar unú kundúwëlu báandeela, kundúwël, kuundáaná uwul kutopácír ţëko ţi ufërënáa ţi. Ujá bëneej umband uloŋ sá këëdo puru këneejan wala këëmob uwul káneejan. Umámaa umo uyinkërinú kayinkëraan pëñalú. <hesitation> nji fiyaraţ uguk yëlan pëŋal iñaan oyínkër këyinkërinú uţaalol. <hesitation> uţaalu pëñalul umeene pëñal iñaan ninkan ndeelanin cúuni. <hesitation> uguk joo uyinkër iñaan ninkan ndeelani uwul.